א ראג, טעפעך, וואס מען לייגט נעבן די טיר ווען מען קומט אריין אדער ווען מען גייט ארויס, קודם געבט עס צו צו די שיינקייט פון א שטוב, ווען זיי קומען שיינע הערליכע דיזיינס, דערנאך העלפט עס מאכן די שטוב ריין דורך דעם וואס מ'טוט זיך אפרייבן די שיך ווען עס איז נאס אדער שמוציג און עס האלט אלעס אין זיך, עס קען אויך מאכן ווען מען גייט ארום בארפיסיג אין א שטוב און ס'דא דארטן פיינע ראגס אז ס'האלט די פיס ווארעמער און עס געבט נישט ארויס אזא גערודער ווען מען גייט ארום אויף דעם.